An karazagna lamba le haiko zao zipô, palazô, kazaka, tiserta, patalogno, sôrta, rôby, palitô, jogging, debardera <hesitation> maillot de baigna, <laughs> silim, patakoro, vesta, lambamandry, lambahoagny. <noise>